طبعًا أكثر شيء رومانسي شفته بحياتي على الإطلاق كان عشاء تحت النجوم ،ايش تفاصيل اللحظة؟ أول المكان كان فيه حديقة جميلة مليانة بالأشجار ،والنباتات، والجو مرة هادئ ،والإعداد <hesitation> -ال- الديكور ،والطاولات كان أكثر من رائع، والسما كانت صافية و <hesitation> المواضيع كانت ممتعة جدا.